जू जीन्स वंदी वेमा जू छोटी जेब वंदी वेता हम पॉकेट या फ़ोन्स ब्वल्दा वेगु मुख्य उद्देस्य छोटी चीज़ जने की सिक्का वेगी चाबी वेगी पेन वेगी यूँ त राखणा ले बडायूँ ची और येता सबसे पैली वर्किंग मैन ना ले बडायूँ छो ताकी ऊ अपरा छोटा छोटा औज़ार वेज्ञा घड़ी वेगी ऊँ त राख सकदा छा।